Sɚ mɚtlɚu yo ɗɚnghati aku ngyakɚ ngyar zɚr kur ɗa nda ada yo fari wa ya tsɚu a valaɗati aku ngyakɚ ngyaɗa i tangɚrma- kɚti a uya ɗa tɚ hya ya, sa biya atɚ hya ya kɚti nda, ya fani farakɚu nja cha nja cha nja mɚrɚ kuzɚkɚ pam pam pam pamɚ kwa ama ada mbɚ wa ada ɗa dza cha da ɓwa ngɚ cha hyaati aka naya tanyi ngɚ cho ki ɗɚltsɚ kuzɚkɚ nyi, cha ɗɚl-biya libɚra nyi ga ɗɚlbiya kuzɚkɚu nɚ libɚra nda ma nja dɚkar ɗa abɚra ya wa hɚmɚr kuzɚkɚ libɚra nda cha ɗɚlbiya nda ayo nau dɚkarɚ wa, ama sɚnda ya zɚudi, ada ɗa shili dzavi yaɗa ayo zɚndi ndara kuzɚkɚ manda pa’a pa’a wa ama nacha, ngɚ cha ki ɗɚlbiya libɚra ana kuzɚkɚr kuzɚkɚnyi ga shihi dzaviya ɗani a cha taa, dzavɚ ndɚ pa’a pa’a pa’a pa’a wa a cho zɚndi ma mingɚ chon a kazɚkɚ a sibiti wa ama nda kɚti nda a gyari wura, ati hyaya, nda cha shili ga shili dzari ya ɗa libɚra nda pa’a zhang, vanya zɚkɚu, kɚti nda mɚkɚti mɚkɚti nyacha, kɚti nda ada za hɚti nda ulɚ hwa’a ati hyaya. Sɚnda gwaati ayo taɓa fari wa kuma a valaɗa ti aku ngyakɚ ngyaɗa ada ɗa nda cha dzɚviya ɗa, ada ɗa hyaati sakanga, ga dlɚdlɚɓɚti tlɚrɚ likɚta kurana kɚrnyi sɚnyi cho nɚu mɚlɚm mɚlɚm cho nɚu ɚngɚ kanya kauya cho indi cho ki mɚr dɚ mɚr likɚtakur anɚ nji cha cho dzauɚ libɚra anɚ nji, cho ɗɚlndanyi kuzɚkɚ anɚ nji atɚ ɗa sakanga bada nja mɚrɚ shilɚka aku kinyi kafin ko lari njo hya’ati na ndo ki ada ɗa njo tɚra nɚ kyo ashiɓiti kɚlnda andiya tɚ a ndi yati shambinyi ndani ada ɗa, nau tlɚr likɚtakura ya atiya ngɚ cha dlɚ dlɚdlɚbɚti sɚnda gwaati a yo fari nɚwa, ada ɗa do zɚn di nda mingɚ lakur mashi wa balle cha zɚndiya cha gangti lakur mashi. A ada ɗa do zɚndi do zɚndi nda mingɚ shi zhil aku dza ndɚu balle cha hakila shizhil ndɚ wa ama ana gyalkur hyel cha kanda cha dzaviya ɗa libɚra nda ana jiri nda cha nɚnyi hyel tlakɚu ngam mya jiri ngɚ cha nɚnyi macha nda ha’a libɚra nda hwa’a sakangɚ agi al shizhil ɗa ya a nda tsiya hyaya ma? Yo nda ɗa aka gadalɚu ada ma’a wa yo nda ɗa kur ɓɚsɚu atɚ ngya ama hyel tlakɚu nda cha mɚrɚ nyi ana ta zhangɚu, ɚnga kɚti nda a ulɚ hwa’a ya a sɚda uya ɗa wa nachangɚ ada yo fari. Ana sɚnda yo ɗɚnghati aku zɚrkurɗa nda a ɗa naya wa mɚtlɚ kunyi, nachangɚ ku makaranta ɗa makaranta hyela vala ɗa hyela na’a kɚr nda yo gane sɚuda yo kwa nau ya zɚndi biya sɚnda malɚmɚu kwa dɚkɚ naa aku aji ma njo dlɚdlɚɓɚ na’a aku aji, akwa gɚziya ya har shili hɚnyi ku biji nda njo nɚea jarabawa ti. Vanya bazhi ɗa da, ana tlɚm nyi kwashatu ngɚ nja nɚea jarabawa nda manda ea wurandi jarabaw nɚ hya fwaɗɚngɚ kenan ɚngɚu jarabawa ɚngɚ ɚngɚ tam mɚtlɚ kunyi so ɚngɚ manda ea wurandi jarabawa sakanga ngɚja tɚkɚnda ea lamba kɚ ea ndɚ nji ya tlɚm ɗa sakannda kwamaksha, ndɚ nji ya kwamaksha lamba zhang. Nja ya tlɚm ɗa sakannda kwamaksha, ndɚ nji ya kwamaksha lamba zhang. Nja ngabiya tar siya, manda nja nda siya tɚ batɚ batɚ nyi ndɚ nji kwashatu lamba fwaɗɚ kum nyi ngam fwaɗɚ kumayi ea aku kɚlasɚu. ku biji nda amaɗa chaɗɚ mi’i ngam ada njo chaɗɚ mi’i sakanda wi nda njo mɚrɚ sakanɚ ya njo tɚsiya nghɚ nakɚ mi’i tus’u tanghɚ miɗakɚ wa. ɚn ɚng-ɚng, kɚl nja wurandi tlɚrɚ oada, nja wurandi tlɚrɚ uhi, nja wura ndi bada mi sɚ zoa-zoa dɚhɚu njo dzɚgwa ki chaɗɚ mili ja nja tsatɚ adzɚu, njo ki <hesitation> kukuya ana udzɚm mali io ngya da kiɗacha tutup, tutup tutup njo chaɗɚ mi’i nda ea hyaati ja hya’ati yaki hɚya akwa takɚu atɚ mbwat chaɗɚ mil’ nda. Ngɚr cha jau ya, a hya’ati tɚhi ya? Ndiya aa hya’ati ti ea ndɚcha wurandɚ hi ya nga ti hutu nya ja? Ndɚya aa uya tɚea hutu ndɚ cha ya, ngabiya tɚnji lamba kɚli ja? Ndɚ ya a <noise> aa ngabiya ea tɚnji lamba kɚ ea ndɚ cha lamba yiɗwa ka? Ndɚya lamba zhang. Ndɚ cha lamba yiɗawa kwa shata ninya? Ndɚ ya lamba fwaɗɚkumnyi ndɚ cha minɚ sɚmɚ zɚma mɚnɚ yo dahinda kwaba ɗa tɚ kɚra tla bolɚu, yo ahinda kwaba ɗa tɚ ɚra yo mɚrɚ sɚr sɚmɚ nɚnghɚ mbudla abɚra ya ko kyo makanta <hesitation> tunda shike ada njo ki kwaba makaranta sakanda ngan ja wa. Gaa tanyi makaranta ku biji nda ya ghɚya mɚrɚ makaranta tɚnda ndɚ cha cho ɗahurada kwaba nyi aku kwaba bɚlɚu cho ɗahurda kɚrnyi cho hyaati mbudla abɚra cho mɚrtɚɗa sɚrsɚma yo kyo makaranta a vanyi lambe da ya shilini wa, zhang ka hyel ngɚ ya nau shilihi na’a a kwashatu nachangɚ zɚr dur dur ma laa tangaɚ lamba ngɚ kwashata shilini nga, lamba fwaɗɚkum nyi ama ɗa siyaɗa, cha dɚgɚda, cha dɚgɚɗa, cha dɚgɚɗa nda naya ma’a ayo nau dɚkan nyi abɚra anɚ pam pam kur nda aku lamba zhang lamba zhng nga ana lamba fwaɗa kum nyi ngɚ wa cha dɚgɚɗa a vanyi sɚda yo nau dɚkɚwa vanyi kmi da yo nau dɚkɚ wai kɚr nda ea siyo ki ngɚ ja sakanga ngɚ ya ea cha sɚya dɚkɚ ja turkusɚ cha go ki ndama ndama anɚ ja sɚnda kwamak sho nau mɚrɚ ninyi atku makaranta lamba zhang nɚ cha uya, zhang ka hyel u ama kwamak ama kwashatu ibrahim. Zɚr durduru a mbabiya tɚ cha dzo makarantu makaranta lamba fwaɗɚkumnyi kwashata shili ni ama nacha ninyi lamba zang ngɚ ada ɗa tɚra na gyaɗindɚ cha ɚhɚng nayasɚna’ao kwamaksha nga haɓa na changɚ lamba tangɚrma aku ngulisha’a fwaɗɚ kumnyi nga aku kɚlasɚ nga, aku aji nga nacha ngɚ lamba zhang nacha ngɚ nachan da dɚhɚunacha nga haɓa ama kwashatu ya nacha haɓa wa nachanga shili batɚ batɚ nyi dɚhɚu a nacha haɓa wa mika mika mɚrtinyi nɚ kwamaksha ndiya ada cha dɚgɚɗa cha dɚgɚɗa ual ualɚu abɚra ya ya shili nanyi kɚl lamba zhang ngwa to mya gwa’ati ado yo fari wa? Ma ya da ɗɚnghati, aku tarɚ zɚndi amaɗa dɚgɚɗa ual ual abɚra ya shili na lamba zhang aku kɚlasɚy da ba kwanda shiti ninyi lamba fwaɗɚkumnyi nacha zɚndi wa. Ama ɚnya, mbwa nda a yo fari tɚwa ama ɗa dɚgɚɗa ga ngam mya ada ɗa da kula na ki makaranta atɚ kɚra ya wa sɚnda yo ɗanghatɚ ɗati nachanga para dɚgɚnyi el el el el gagada atɚ mbwar ki dlɚutsiɗa passport ya yi ɚrɚ intaviwo hi badliy a yo fari nyi na ngɚwa ama banda ɚugai ama ɗa nga titir ɗa atɚ kɚra lamba zhang nda ama ɗa nga titir tɚɗa ja ndɚ cha to yo mɚrɚ makaranta ja anɚ kwamaksha sakanga maya shilo hutu eo ki vad oada, eo ki vaɗɚ oada nda ea uiya. <hesitation> nda ea shini ku fa kɚ ea nda ka vuyo ma eo ki vaɗa ja hyapuchi nga, nachangɚ cho nda sala na’a ja ku makaranta, yo ɓatlɚtɚ ka jangaraku yo sɚnda dɚhɚu aa gwa’ati ya mbabiya dza aku makaranta ngam nda ama ɗa hagwaɗa ci nda cha nda <hesitation> ngabiya abɚra lamba zhang nga haɓa nga. Ya rɚngɚ hyela valaɗa a tsɚtɚ ɗa ha, ya mɚrɚ tlɚre ye mbabiya dzaɗɚu aki makaranta gageɗa gegaɗa anɚ ya nya ɚnya ama o da nda tiwi vanji biji maya dɚnghati ana ama ɗa nda cha mɚrɚ ɓwaɓwatu atɚ kɚra ya ama ma yo uya sɚr chi nda nda pɚlakɚr yo vala amaɗa ni ngɚ hyella ngatinyi ama dɚhɚ ka ɚnga, usakutiya ayo piɗɚhi nya amar ndɚwa nacha gwa’ati ayo fari ana chul ngɚ na ngyakɚ ngyar zɚrkurɗa wa ngam mya? Ama ɗa aku tarɚ zɚr ngani, kɚr yo na usaku ama.